<hesitation> ajma̱ inii xábú rí na̱ni̱ꞌnúúꞌ ikhúún. Mbá rí nutháán xa̱bu̱ rí xábú mi̱na̱ꞌ jmaa, ngaa̱ rígá rí nutháa̱n xábú jnda̱ꞌ mangaa. Ríí xábú mi̱na̱ ráá, naꞌthá má rí ajngóó ikhaa rá rí ikhaa rí muwan jma̱a xa̱bu̱ ñajuunꞌ ikhaa numuu rííꞌ migúkúꞌ ikhaa xábú ríꞌkhui̱, ngaa̱ ikhaa ríꞌkhui̱ rí najmúu̱. Mixtiꞌkhu má ejmúú tikhuu rá, rígá má xábú gúkú rí mba̱ꞌju̱ rí naꞌju̱u̱la jma̱a xtíín <hesitation> rígá mbá xábú mana̱ꞌ, rígá mbá ngidiꞌ ikhaa ríꞌkhui̱ najmúú xa̱bu̱ rí naꞌju̱u̱la jma̱a xtíin. Ngaa̱ rí xábú jnda̱ꞌ rá, ikhaa ríꞌkhu̱ najmúú xa̱bu̱ rí naꞌju̱u̱la jma̱a xtíin má mangaa, naꞌju̱u̱la jma̱a xógíꞌ inii rí najmaa guꞌjuáá ikhaa rá xú xúbá, xú xu̱a, xú tséxi̱, xú i̱ꞌwáꞌ ríꞌkhui̱, ngaa̱ xúꞌkhu̱ má rigá iyooꞌ xábú mangaa, rigá iyooꞌ xábú mangaa rí najmúu̱ rí ma̱ꞌgata̱a̱la rí miꞌtsí, rí ma̱ꞌgata̱a̱la rí ndatiꞌjñá náa̱ daan, náa̱ tséxi̱, náa̱ chálá náa̱ xógíꞌ ríꞌkhui̱ najmúú x̱a̱bu̱ rí xábú iyooꞌ ríꞌkhui̱ nixi̱ŋi̱ꞌ, ngaa̱ nuxi̱ŋa̱aꞌ má tikhuun mangaa rí <hesitation> mú xáꞌni ndatiꞌjñá, mú xáꞌni miꞌtsíí rí najmúu̱ rá, nuxi̱ŋaa̱ꞌ i̱ꞌwáꞌ rí gíꞌdoo ndatsúúnꞌ iyooꞌ. Ikhaa ríꞌkhui̱ e̱yo̱o̱ ikhúún rí najmúú xa̱bu̱.